Amitwok cheu sochoti ko kikipaisyee kong'ete ak kimyet ap kipsyongiki amuu tuguk choto chekonu kimnateti, eng porta, tukuk chotok chekirindoo mwianwagiik ing porta tinye kimnatet nemii parak. Sochati ngichap komie akinyoru komie sochat nekakikolda keturek, koo sachat ne kararan notoki nekonu tese nguvut ing porta, konin ko kararanit porta nguung'i. Konin kotililit makatet ap porta nguung, ak kimwet ap kipsyongiki kichap sochat iamde kimyet ap kipsyongik. Amuu chotoki tukuuk che kimen kabsa cheteche porta.